Mi anda no be moslata gaasa hore, ngam himbe woni kombi am wala mosla gasa mabbe. himbe je moslata gaasa mabbe mai bedo wuro daidum be ha mi woni ngam mai mi anda no be watta be mosla hauta babal gotel do.